Nhan anaka bunu nde na chi ochi sinu ochiaochi lala nde weren ogun chineke lele a chineke quan donak yabu chichi nga ina chiochi sinu chen nu ichen iyamarun nu ele yin na chi zil rijiro wor nuvoma yezil na mein baru hun ba yezi na shine ing gga ihimaba obobi di isinu ochi chi imama nham elechiga nu hun ama nuoge nbu abag anusi nu bu five thousand ngwu rakpa isin ogwu rapal iwai larul yobo la nu zuyali nari ihuna yinbola ngam ruhum nu soi rumu rumu yo bula nu vanyin odogoro nu akua yin vonyinlila iyo zoya aasin garri akpasinu rirakpa iwai five hundred bet la ogaru zen tan la nu chiochi gwurulam dohasi kwa be chizumen nu owaren nde sunu azun bechu zumei nu oweren rumuchi neke ke kwuru beta ka nu yin bula yesil na rejurowhon bet ka rumu owa zuma na rejiruwhor han ke bokkwa arusi ohan elabadu zoma nu nu zoyali garri ke zunu akwu bu han badou zonuzoyali garri ke zunu akwu bu han badou zonuzoyali azun zinurimi han debado zonu zunu zuli rumu badouzonu tahanhan han kwezigu kwezil han han na ka bro bonu ela ke zunurishi begudan han dun onu eli oboro nu gam mini kbaru nu ba zunu ichien nu ichen bovol wiri nu vozonuba nu akpa garri nu vozinuba onumana lala besinu ahan han ngan yin wenyalam ke ovozen mgan yinwen hakoro onazen ishi aker ihurun nu ota badon zinu nkoko ozen ahia ogudama nhan dom buzo han bovozen kunu nde kbaru eso mini chiri kbaroso nuoro katan iyarigela roworsika guzon badon ham ke anu royo alarishi be gudonnhan eli iwechineke yadon quasi ba nu rumu owa nu won won rike osima yanu eriwiri okwesiri ori bogu rohan dom guden ma yin bu zuya kpa rumuba yinbula gumekwelen rumu ba nu oro okuku ihen nu shigaru rike nda nhan ovosununu ngan ntintu badon belan oyin rumuba ekwumisi ayinren ozi aba kwan kwan wiri nde han bo ovoi. Osonunu ngam nde bado iwai bonu kwoba nala nu obo eli boguru men kwatal obola oquesiri osiam ma obochi nazen nu rohan yobo kpahia rumuan makanugbaberal nhan obiensi aker howela ke yobola bia biensi aker bet ayinbola nu won nu aguwiri ozumw yin nu whowere oziyin han bo kia ike nu rio anu yaru avo oma maquater ham dom ma obochinu sonu nu ora catan ham